في نهار من النهارات ساحر غلط و صغر روحو بالغلط، لقى روحو قدام نمله كبيرا كالجبل، وقت لنمله شافتو حساتو خطر حبت تهجم عليه، الساحر كان عندو شوية سحر باقي استعملو باش يعمل درع صغير يصد به الهجوم، أما الحكايه ممشاتش كيما تصور، الطاقه لستعملها خلات النمله تكبر أكثر بدل ما تحميه، فحاول يتفهم معاها يمكن تعاونو يرجع لحجمو الطبيعي.